Gupalay gufojiir nibajé. Atiyoree ho nabajé simiit gafaak aan guñéén gaat niyanuur, ahu nabajé simiit gafaak aan arubahéén ha guñéén gaat, ahu nabajé simiit gafaak aan guñéén sibagiir.